Uhora uncak, <hesitation> báanjoon jooţ me kooncí bëros. Ijúsi ibáando búncët koonjúsëran. Báŋalunk káanjús mëëntum uwala káanjënţan irúmaj búncët imul koojúsëran, búusinc irúmaj ekëëmee injënţ. Má dí unú unţári wí, bababú cëlani injúsi bí bañaan jee bunjá bëros. Imbañaan jee búundáŋëná mëëntum, këënjús irúmaj ekëëmee injënţ. Ejúsi bababú iyi bëros, mëmpurir mëënde uwáay këënjeej bël këënjúsëraŋ. <noise> Ufëri woo, mëënde ufëri ambá këënjeej bël káanjúsëran, këënjënţënan muntum. <hesitation>